America ni mwsui tei mosok rok bongni bokorong no kwbangma kaam o fwnango. Bokorong bai niji no bannchirwnani phaan funuknani tei bolong dokhol khlainani bagwui bo nango. Amo baade bo bokorong bai talaiwui bwrwui seglaima o bo kaam o nango. Juda juda mal mata rok no rifrigna bagwui bo bokorong no kaam fwnango. Bohrok bokorong bai kaisa bai kaisa no kok sana muchungma <hesitation> no salai o. Mwsui tei mosok rok chana jorao bufang wafang no norna bagwui bo bokorong no kaam o fwnango. Paithago sai mano je mwsui tei mosok ni bokorong bongni bagwui kwbangma kaam o nango.